won lamma dhurah fudhedha Annan yedhe yaani pesa khankee dhekhi gardhian ijemmi Lilah mwilii shukurani itkanif hiyoo miii pesa khankee suun woinn dheki bithedh Annan yedhe dheke won suun won dhansaa bithedha won akha mii minaafaa won akha oruafaa won birr thafedhen silah sunn dhekhe bithedhaa dhandhe dhekhe lafiran marrre guyya mwishoanen guyaa borrow anin berrum thinthi jiraah woyyu hinkhamne anin akasisun hinfedhuu